Zah zen̈y andeha anaty ala be oe. Mandeha vity zah raiky. Raha ioman̈ako voalohan̈y, zah boaka tsy maintsy andeha sain̈y nakà aloha oman̈iko voalohan̈y; avô zah kà manoman̈a tsôa fo misy biby na olony ne anezi- na andeha hamon̈o anakà anatin̈y raha in̈y an̈y mila fa pare zaha amin̈'ny fitaovan̈a rehetra ilaiko amin̈any in̈y.